Dep ngurama de salvat ura lavu lure lavu luree makai, takuarl slungura i ratat navarora slrura ravas de depnguset savat lura. I makai ura lavu dedra de quasik trurisnas naqama luan davedra ruris nas nama giritnak trurisnas nama, taqirang ura lava luree makai eduqurere ruguree bingningmat savarar daquasik taturamist naqama laun ip taquar uriara. Ura lavu ded, Makai ra i yak deqatiqat dep quereqa ruqura i ama iorlka qasis praramiram iga i yama taqanini i yama lorlka qasis dap gulini qaitaqar nani ama lorka qasis dap qa. Dap lumaravit de nani quasik kuraqar i quaba lamaravit de ama taqini dap ma nangi de ama giros i ya rlakmat pros de yorisnas i naqatika yatit masarivuk. Dep mangat dra tuama salt maramarang i ratuvamngat marama luska I aravanga ama smas. Dap uri yara de ut de ura nginngdit savara ma smas botas ima smas ama tlungat dapta de mur ta de dep quasik mangat ip tatas aqama smas i lungare ama trasirang brangat i quitra de aravanga dap qasa oria yara de quasik. Indra de ratit slengra ruqura quasik ama luan ba qaitiqar dep ngiti yak qatit i qureqa ruqura dap ura i yara da quasik mangat i vaqak karakmat tuqura dap ura i yara de quasik mangat i vaqak karakmat tuqura i ura lavu aravanga qaitiki. Dap ura i yara de nani orotaqatakmat sanas i ura taqarurisnas nama laun i uramnam ama takmarirang ip prama luan ip savaranas dap uralavu de nani qurera ruqura quasik mangat ip aqakaratnamata lura ama slura i makai i qarakmatuqura i dep ama qalapka satakmat tuqura i nani rutluqa i dep ama qalapka satakmattuqura i nani rutluqa. Dep mangat ratakmat lungura ama custom i ratakmat nangat bai ara de ut de ut de qasa ut slrak na lungura qasa quasik utat namat uraslura qaso triang navit lungure i ngat maqas i qasa ura tagatakmat sanas ip maka nani uratmatna vara ama slangirang i ama galipmat bama rimarirapi bamagi ama mastamna i utit dorangat ip nani mangat do ramnam ip tama qalingirang ip uranban brama oilrang ngan ama asaltlirang bama lamas. Ip ura taqatakmat sanas i rataqunin banas. Dap ura lavu qaituqar lura de makai qurera ruqura nani yak daqang i quera rurura ama snaigim i qurem duqura baqura qua ama rabam i quram snaingim i qurem duqura baqura qua ama rabam i quram duqura i ama larlka qasis glama taqinina dap nganama nangi de ama gilros i rarlakmat pros da qaitaqas tatitk mannanas mia ee vuk dap qaitiqar ura i yara de nani ura taqatakmat sanas. Mangat da sai ara deut dedip ura vang i urarmangat nevit de nani ngitlar i meka ura taqatakmat sanas i qasa qurora i ratagatak mat sanas i yanga aama yames ba quasik mangat ip ngua rakmat nama smas ip naqaitika ngurakmat nangat tuqura ip ngua sangat i ruqura. Dap i yara de ruqura ba qasa quasik atat navora slura rlavas i ura taqatakmat sanas ura hurama smas i rang ama. Herang i yarang de uranban brirang nevit ura nanban brirang nevit dorataqap nalerangai i qaita ma qalavet i qaiti quasik mangat ip ura takmat naleranga i qaita ma qalavut i qaiti quasik ut mungalnas i qasa ura lavu de qaiti makai prionga ama taim i ramungalnas naleranga ruqura ip mangat ip tatakmat nerang tuqura. Dep mangat da qasaiar deut de dip utitamas mastamna. Nani ura lavu ratuvarot i qasa uti tama mastamna dut dan sangat durasistam prama dul dotu marama rang doranin ama qalun marama latai rlung rlung ba gilaingiram dap qatika qureruqura qaitingiata namat lura lavu i makai. Ip mangat i da makai gulavu i raset bangua ruqura raset savarora slura i makai de nani raset bot tuqura savarora slura i makai de nani raset bot taqura savarora slura i da makai rakatmat tuqura. Ura slura i makai de dep tatit dap qaitigar quasik ama qalapta qaitiqar de qurera ruqura slungara ama luan branas qaitiki, qaitiki que ramugalnas baditatit tuqura dap ura i yara de quasik mangat i vaqak qarakmat tugura bevian ee ut de uravang nevit ip urataqat akmat sanas i nani ura ban brama luqan utit ba sevit boranban brama rice dora uran ban brama smas amatlungat dorain ban brama luan ama tlungat ip savat ngan noravis i vuturamda boranban bramagi ip savara ip ta turamis. Dap itdamur malava araung de qaitaqar nani qurera ruqura. I galavu raset bangua savat ura lavu i makai nani qurrengua da gumam qaset bangua i makai savara ma slura. Malera denini ratit, tatit ba savatrama slang ba nani ratmatna madan i ratmatna sanqal arasmas i qaiti lungura na varama luqup i qaitasqar i daquasik tadram slerunga nevit ee da rataksleranga navat ama luqup i ratmatna varirang. Bai yara de qasa ut de ura vang maqas i ama navar ama galipmat bama rlarlap bama qokomat bama yi ip uramnam i vit meka nani ura taqan banbruma samasirang amatlerang ip ura taqusmas i rang ip utas irang ip irang nga rataqatakmat naut. Dap itdangari ura lavu qaitaqar nani quasik tatit sevit taqarang tuqura qaititdangri ura lavu de qaitira de qaiti yang ama taim dap qaisiara. Braqula dep lungriara ama custom de nani ngi tlure i rataqatakmat i qasa dep da dram ama niraqa ip dip ama talaki, doqas dep mangaramanga de qarlma na mavalam ini i qatit ba qarat qatakmat na lungra ama smas. Qanban brama salt bama oil i qasa ut de qasa quasik utat navara slura rlavas ba qasa takmat narenga. Dep mangat danani ratdan sangat bias ee slurangra de qase dratmatna dap qasa mavalirang de qasa da rakurirang ba qase dama barlirang dap ee dratuvam aa naqas ip nani savarama talak de qasa mada rarma nama valamini nauer ip nari mangat da sangal ama smas aa dep mongat olrumnam ngat i proma takmaring ip nani savara ma leqi i rarakmat naqi luqa a leqi i rakmat naqi. Dep mangat da nani rakuarit savara ma lai ba bupbup ngat dep mangat. Dra ama takmarirang atdan ba dep i ase de rang aranging aa dep mangat dama lavu raprap mara ma langiap aa dep mangat da ama qaqet tatas dap lavanu de qatika rataqatakmat aa, i rataqat akmat numa takmarirang i leranga nevit i rataqan ban brirang. Nap ma stuaia ratdan serang bra quap virang aa ip nani rotas a da qait ee dama muaqap de dep nga ritarat aqa i qati lengrang avuk draqas de i ranga ratrat amuaqap. Dep mangat da nani ratas a bep parset dap dianga ngiatra nget sama ma rat bama kabalaiqina sap vat ip nani ngi takmat nangat ip ama vilas ip binga vara ma manapki saqi ngaitas lungure qasa mani. De ura lavu de dangare quasik taraqura i da makai guman qausil bangua i lungura de da ngari quarik da su qurora da uratmatna sai ramas smas ip utas imudu lungra nga. varsat sot da ama laviam taqastaqasiam ip. Prut ip utmei uratmatna i nai quasik de nani quasik uras aqarang i modot parsat. Qasa ama muaqap atrora dap quasik de mangat da sai orotmatna priang ama slang ip taquar modo lungra savarama talak doratmatna rama qalaing ip sai i variang ama valam dangana i yang ama luan. Bevi i yas ee da qamaraqn ngit pat luga ama niraqa i yu ratakmat na amam asmas de lep ura rakmat tuqura dep mangat dama lavu ratuvup nama ngat ama kubingina i ratuvam nangat ip nani sevuk ip tatuqan brangat dep mangat da lungra ba varsat i ama cutsoma ba varsat doralavu de rananing sangat ut ip ura brling, ura brlinga bep mangat da saiep binga i varvarsa lungra da sai i gamaraqan ip asdipmasprot satmit sasari dap askar masprot navat lungra. Da sai utman ura snanbatnaqa. Ngule doratakmat nan ip tuquar ngri ura slura i makai, da qa sil itdamur ma lavu de lura de nani ratu ama salt mara mastamna da qaitiqar tanin ama smas bama bra tas ngat ima hungat quasik taquar ura i yara. Dep mangat daqasa quroro be i yas ee davariat ama rangi dama ngarmamga qamaraqan utit utuvam ip sai yi lep savarama ma school ip taptap saramngat i qatika ama lotuiam savarianarangana i lungra ngatdan. Dep magat dotit ba sevuk ba qurora bev i yas ee daqasil ip lep ura pasaramngat de lep uratmatna varoroqa maslang navit ip nani quku dora takmat nalungra ama school i ura pasarmngat dotitra bep semuk savat ama slang dap qa maraqn ama quata ip nani varsat da ratit da rakuarl.